﻿Furo kan am ti shikro. Fuddu shi sunna kelan kui gboɗushi a issanim. Kelan ku ummo ma kashiko shikki ta kum piɗai pennam akam fokkim shir kabba nim sha momo yikkero pida ti shikrom, kam toom ti shikro shi kamma penom am shir shikki ma kaliko nda pittu nin am ri shikki <hesitation> liko minje menom toom shikki nindam am ra shikki kelenku mo kunji piɗa penen fok wa kaɓanim shanda kumji piɗa akamum